Yo kidi nidanguana tuli, yo kidanguana cafe ihó iin xanani diki ihó ndaxhi xakinó, xakanguano nrivii tión ihó hí xakangano no ndakeno nrivii tiuté, yukuneninó xakuantano koneno yuté ta ngui nguili xhita adii ajan ihó dii yani koo yo koo kono xakel deyu xaku, deyu ihó ndute te ihó koo xaku koo xaké, nreyu yúu o nreyu yixhi xañadión ñuté yuté nridii koño ihó, ihó nratiuno kuan nrute nguidii xanani cafe ihó no kono atolé te nridi nridi ndatió ihó xakuen tion no inó.